شُرٮ۪ن جسمٲنی طور زِیٛادٕ سرگرم روزنہٕ خٲطرٕ حوصلہٕ اَفزٲیی کرنٕکہِ کینٛہہ طٔریٖقہٕ چھِ اکھ رول ماڈل بَنِو: اکھ شیڈول کٔرِو مُقرر: جسمٲنی سرگرمی بنٲوِو پنٛنِس شُرۍ سٕنٛزِ دۄہ دِشِچہِ زِنٛدگی ہُنٛد باقٲعدٕ حِصہٕ۔ لۄکُٹ کٔرِو شروع: پریتھ دوہ کٔرِو 10 منٹن ہٕنٛز سرگرمی سۭتۍ شروع تہٕ وارٕ وارٕ بڑیو۔ فعال تماشہٕ فراہم کٔرِو: تہٕ باقی۔